hvað dettur ykkur í hug

segi sveimandi sálir opið á milli heima nornir draugar þið vitið hrekkjavaka við fórum á Stokkseyri og hittum krakka og spjölluðum við þau um þetta allt saman hver veit kannski hittum við draug við ætlum að svara öllum þessum spurningum rétt á eftir og erum komin með tvo Jón Þorra og Maríu við veðrum að svara einni spurningu fyrst hvað er draugur afturganga manneskja sem deyr og gengur aftur oftast af því hún á óuppgert við einhvern lifandi það er alveg hárrétt svo lifnar hún eigum við nokkrar tegundir af draugum afturganga er ein tegundin

einhver dæmi um afturgöngu djákninn á Myrká djákninn á Myrká er einmitt frægasta

en hérna í þjóðsögum Jóns Árnasonar eru hérna nokkrir flokkar þar er til dæmis útburður kona eignast barn og má það ekki þá á hún að bera barnið sitt út

mína að dansa í svo eru sumar sögur sem segja að þegar konur þurftu að bera svona út börnin sín þá heyrðu þær í barninu gráta í vindinum þá kemur gráturinn í

ótrúlega sorglegt og draugalegt en það eru til fleiri tegundir af draugum til dæmis uppvakningar hvað er

ætli þeir hafi farið að þessu einhverjar vísur

að þetta hafi verið vondir draugar örugglega oftast að vekja þá upp til

er nefnilega tvennt ólíkt hafið þið séð draug það manstu í húsinu segðu mér hún

þetta var upp á háalofti er draugurinn

gengur manna á milli og algengar á Íslandi eru álfar tröll og draugar þjóðsögur Jóns Árnasonar

finna margar draugasögur afturganga er draugur sem gengur aftur sjálfviljugur af því hann á eitthvað óuppgert við einhvern ætli sé hægt að plata þá og þykjast vera einhver annar til dæmis fara í búning velkomin í kveikt á perunni nú styttist í hrekkjavökuna og við ætlum að sjálfsögðu að taka þátt í henni með að leysa eina lauflétta hrekkjavökuþraut á tíu mínútum hingað eru komnir fjórir skaparar og keppendur glæsilegt þvílíkt klapplið og í bláa liðinu eru í hvoru liði sem bregðast við þegar þeir heyra taka upp bjölluna hringja henni og fæla nornina í burtu það vill enginn

hitta þessa norn hafið þið heyrt talað um Drakúla

var hann eiginlega er það ekki í Hótel

en hann var frægasta vampíra í heimi hann er sjáið þið já en hvað vantar á hann hausinn það vantar á hann hausinn og hvað ætlum við að gera búa til hausinn við erum með eina stóra græna vatnsmelónu og hérna erum við með

peru kveikt á perunni kveikt á perunni svo erum við með tómatsósu í hvað getum við notað hana í

heiti Sara Hjördís Gunnarsdóttir Hansen og ég ætla að lesa söguna mína eitthvað óhreint

Guðrún horfði út um eldhús gluggann og vinkaði mömmu mamma vinkaði til baka og keyrði svo burt í vinnuna það var vetrarfrí í skólanum og Guðrún vissi ekki

ætti að hafa fyrir stafni á meðan hún var ein heima hún settist inn í stofu og fór að leika sér í símanum sínum

Guðrún stóð upp og gekk að kjallaradyrunum hún heyrði meira brölt niðri kannski hafði

mamma sett þvottavélina í gang áður en hún fór og eitthvað hafði dottið ofan af henni Guðrún opnaði dyrnar varlega og leit niður jú þvottakarfa lá á gólfinu og þvotturinn út um allt en hún gat ekki séð að þvottavélin væri í gangi allt í einu sá hún einhverja hreyfingu og skugga út í horni Guðrúnu brá hljóp inn í herbergið sitt og fór undir sæng hún velti fyrir sér hvað þetta gæti verið kannski hafði köttur eða fugl komist inn í þvottahús það var eiginlega eina skýringin sem henni datt í hug kötturinn eða fuglinn var örugglega fastur inni og myndi rústa öllu ef hún kæmi honum ekki út hún gekk varlega niður í þvottahús og það marraði í stiganum hún litaðist um eftir flækingsdýri en sá ekkert þá varð henni litið upp og sá stærðarinnar skugga á veggnum

hún myndi sjá en þá var þetta bara mamma að klæða sig í peysu hjúkket mamma andvarpaði Guðrún koma heim mamma sagði ekki neitt heldur stóð bara og góndi á Guðrúnu er ekki allt í lagi mamma mamma leit í kringum sig eins og hún væri að leita að einhverju augu hennar staðnæmdust á

ég hélt það væri kannski einhver hérna niðri sagði Guðrún hvað ætti það svo sem að vera

andvarpaði mamma djúpri röddu tók utan um Guðrúnu og lokaði dyrunum á þvottahúsinu

bara hundar hafa þeir geta ekki klætt sig í búning og þeir þurfa að finna einhvern annan stað fyrirbæri er það eiginlega alveg eld eld eldgamalt ástæðan fyrir því að fólk fer í búninga á

við erum að fara mörg hundruð ár aftur í tímann og þá voru svona hátíðir í gangi af því að þrítugasta og fyrsta október var seinasti dagur sumarsins hrekkjavaka og þá komast álfar yfir í okkar heim og þetta er seinasti tíminn fyrir drauga að gera upp mál sín sem dóu á liðnu ári þarna akkúrat þessa nótt voru bæði álfar komnir yfir í mannheima að vinna reyndar eru álfar góðir álfar eru góðir

og þeir voru að koma að vinna og

svo sveimandi sálir

ég man ekki eftir að það sé þjóðsaga að einhver hafði klætt sig í búning til þess að fela sig en hjá

að fela sig fyrir draugunum

að það sé hægt já þú getur falið þig

út um allt hlaupa svo út um allt þú myndir gera það

að draugar hafi orðið svona hvítir

fyrir mörg hundruð árum síðan héldu upp á hátíð sem hét Samhain hún þróaðist svo út í það sem við þekkjum sem hrekkjavaka í dag ásamt fleiri hátíðum

og fyrsta október fólk trúði því að álfar kæmu líka yfir í okkar heim þessa nótt og mannfólkið skildi eftir mat handa þeim fyrir framan húsin sín

til að halda þeim góðum þetta er upphafið að því sem við þekkjum sem grikk eða gott

ekki búinn hvernig gengur hérna hjá bláa liðinu alveg vel ógeðslegur á höndunum og eitthvað þess vegna ákvað ég að

hvernig gengur hinum megin hjá gula liðinu

gengur alveg ljómandi vel við viljum ítreka það að þeir sem eru að að vera með mömmu og pabba eða einhvern fullorðinn með en núna er tíminn hálfnaður vitið þið hvað gerist þá þrjátíu sekúndna fresti þá kemur þú hér mjöðm við mjöðm eitt þið megið ekki byrja

tveir og byrja haldið þið upp á hrekkjavöku krakkar nei

fæ nammi og ferð í búning ertu að fela

alls staðar ekki

ég hef aldrei vitað um neina manneskju sem

ekkert að ræða það neitt frekar en í hverju ertu

þið að klára já auðvitað eigum við að máta á hann hvað var erfiðast við að búa til svona ég held að það hafi verið vígtennurnar það

ég mundi vera soldið hrædd svo er bara opið oní heilann það var erfitt að láta þetta á það datt alltaf úr þetta er alveg geggjað ég hef skorið út grasker

og látið ekki peru heldur kerti akkúrat ég skal segja ykkur það hvað segið þið með Drakúla hérna hinum megin það er mjög ógeðslegt að reyna að setja tómatsósu

við þurfum kannski að halda við kveikt á perunni þetta er alveg greinilega Drakúla þetta er alveg magnað hjá ykkur viljið þið pappír já takk já takk krökkunum tókst að klára þessa skemmtilegu

og þá er búið að telja og við skulum fara yfir stigin fyrir að ljúka þrautinni og búa til tvo rosalega Drakúla hausa fá bæði lið ellefu stig fyrir

þrjú stig vel gert fyrir

fékk bláa liðið ekkert stig þá ætlum við að fara yfir stórhættulegu

að hika er sama og bíða sagði bláa liðið tapa sagði gula liðið hver skrifaði bókina þín ein hrollvekja a Ævar Þór Benediktsson b Ævar Kvaran c Ævar Örn Jósepsson þar sögðu bæði liðin a Ævar Þór Benediktsson nornir fljúga oft um á kústum og það gerði Harry Potter líka hvað heitir fyrsti kústurinn hans fimm hundruð bláa liðið sagði c mombos fimm hundruð og gula liðið sagði

tvö þúsund nú spyr ég gula liðið standa þessi svör já það stendur en bláa liði viljið þið breyta einhverju já já að hika er sama og tapa við kippum í keðjurnar

gula liðið sem vann hérna í dag hér að vera mikið hrekkjavökufjör en við segjum bless í dag og sjáumst næsta sunnudag